Men ko'lda va daryoda suzmoqchi bo'lsam. O'zim bilan birinchi suzish kiyimi va qutqaruv jiletini olib olgan bo'lardim. Chunki suzish payti har xil sog'liq bilan bog'liq har xil muammolar yuzaga kelishi mumkin.